හාවෝ <hesitation> හාවෝ ගත්තොත් <hesitation> ඒගොල්ලන්ට <hesitation> හරිම <hesitation> තියුණු කන්. එහෙම නැත්තන් හොඳට ඇහෙන කන් තියනවා කියලා තමා කියන්නේ. <hesitation> මොකද හාවෝ හරිම අපි දන්නේ අහිංසක සත්තු <hesitation> කොටසක් විදිහට නේ. ඒගොල්ලෝ වෙන ලොකු සත්තු ඒගොල්ලන්ව කන්ඩ පිටිපස්සෙන් එන නිසා <hesitation> නිතරම හොඳට ඇහුම්කන් දීගෙන ඉන්නේ. <hesitation> ඒකට තමා ඒගොල්ලන්ට <hesitation> ලොකු කන් තියනවා කියලා ඇත්තටම <hesitation> එහෙම තමයි කියන්නේ. <hesitation> දැන් කැලේ වගේ ගත්තොත් ගොඩක් විසකුරු සත්තු <hesitation> රෞද්‍ර සත්තු එහෙම එක්ක නේ ගොඩක් විට ඉන්නේ <hesitation> හාවොත් ඉන්ඩ වෙන්නේ. එතකොට <hesitation> ඈත ඉඳන්ම <hesitation> සතෙක් එනවා කියලා දැනෙන කොට ඒගොල්ලන්ට ආරක්ෂා වෙන්ඩ <hesitation> ඇත්තටම කොහෙට හරි දුවන්ඩ පුළුවන් ඒ විශාල කන් වලට <hesitation> හොඳට සද්දේ ඇහෙන නිසා. එහෙම තමා <hesitation> මම නම් දැනුවත් ඒ ගැන.